Më pëlqen të gjegjënj një audiolibër gjatë udhëtimit për të shfrytëzuar më mirë kohën. Audiolibrat më lejojnë të 'lexoj' ndërsa jam në lëvizje, duke zgjeruar njohuritë e mia dhe duke më ofruar perspektiva të reja gjatë udhëtimit.